الحيوان الغريب إللي شفته في حياتي وما أنسى البر هو حيوان المها العربية، شفته في محمية بسلطنة عمان، والصراحة هذا الحيوان كثير غريب هو شكله مثل الغزال، لكن إن، لونه أبيظ وإله قرون طويلة، لكن شكله جميل جدا، وعيونه جميلة وكثير حبيته.